Mopetɨ ñemo küaraɨa, ani paragua jei supeva, guiraja kuüaraɨa, guiraja yee iɨ ani ɨtïaï, guiraja yevi mopetɨ iguotone yaipea vaera, guiraja yevi iñaruka rukareta, oyepea vaera ipɨrata vaera ɨvɨtu gui, jae jokua